Ny fomba handraisan'ny tantely anjara amin'ny tontolo iainana ankoatran'ny famokarana tantely dia ny famokaran'izy ireo ny voankazo ho la- ho- ho tonga voany ohatra amin'izany ny voan'ilay voninkazo dia <hesitation> karakarainy ho lasa voany.